वइसे त मोके अपनी मन पडनीया रेस्टुरेन्टमे खान अच्छो लागत हए पर नया रेष्टुरेन्टको खाना ट्राई करनमे भि मोके अच्छो लागत हए । काहेकी अन्तिम ख्वाइस अच्छो खानु खानको हए । अगर अच्छो खानु नया रेष्टुरेन्टमे मिलत हए तओ हाहाहाहा काहेक नाए नया रेष्टुरेन्टमे खानु खानो?